Am kusel awawan watugo ha fridgema fewa dele har sete wadi kankara koɓo awata dum ha naange yora ha nange masin awada daariko ɓemai.